بالظبط، الثقة والإيمان مو نفس الشيء، الثجة تتعلج بالتوجعات والاعتماد على الأشياء في حياتنا اليومية، مثلًا نثج في أصدجائنا أو في جدراتنا، بينما الإيمان يكون أعمج ويتعلج بالجيم والمعتجدات اللي نؤمن بها، حتى بدون دليل ملموس، يعني الإيمان يعطينا دافع أكبر للحياة.